Pe conservâ a carne ch'a due pe longo tempo a cösa ciù commun che se fa l'é mettila into frigo. Aloa niatri l'accattemmo da-o maxellâ dapeu â mettemmo inti di contenitoî e â mettemmo into frigo e alantô lì a peu duâ quarche giorno. Se d'invece ti veu fâla duâ de ciù ti â conservi giassâ, ti â metti into congelatô e ti â giassi